بجد أنا بحب الموسيقى الكلاسيكية جدا ، وأحب اسمع نوتات بيتهوفن جدا جدا بتديني كده احساس بالراحة وبحس انه دي أرقى الموسيقى الل موجودة من خلال كل اي نوع موسيقى تاني بجد